Ehe! mikono yako, kwamfano kama kuite chooni au kui mtanga nikono ena matope. Basi wadoa thabuni, wadoa mathi yako matana, wasunta mikono yakoo. Chakwanza wagea toge na sabuni, waheka mikono yako makombe hayoo, wadeha uge nakaidi wathuutha mikono yako. Ukeri wena hathoni ukaginda kunywa mikoni yasunta kama hana kitambaa au taulo tano yafuta mikono yako. Basi ukaenda kalumi tahandakenda sodawada kwamba huvuje msuli kwavajoa kwamba ada ende wada akini mikono itikavitana.